Obo eribugha ghuthi wikere obuyingo obuwene, lyeribya ighuli omwamibere yino. Omubere oghokubanza eribya ighunawithe iwabirihimba okuwaghu, ighunawithe okuwaghu, iwabirihimbaku ikunahwere. Omubere owakabiri iwabya abana baghu efees yabu kutse esyasente esyabakayasomera ighunamusithoka. Isihali omwana wosiwosi eyikendibugha athi thatha efees, wabugha ghuthi singawithe esyasente neru iwatabuka. Obo kugamba eribya ighunamuthoka, amayitaji awosi, kutse ebiyithawa ebyosi ebyobuyingo. Esyasente syokwasipatara, efees yabana, bulikyindu kyighuma ighunimukyithoka kandi isiwendiremwa indi kundi wamalemwa ekyi habanike obutsibu bulebe.